Nainy te ka nyo tan fatsuts <hesitation> skul nyo sab a mar fadis, fo fadis toya nyo gima sab ya kaka nyo ta praimari na nyo hai skul tsun unyia hujena. Nyo sab to na fadis to ya, a fadis to ya koson iring koso ti ya nating nom varonyo ana fisiki nating nom varonyo, nainy te kaa nyo tan fatsuts gen skul nyo kaa men mama tsing <hesitation> sansan iny taga tana fadis toya san sikiaya ta sansan iny kat ya sen nainy nyo fadis to nyo fadis firing ovei, ri mei mito vanyo sohan te kaka na hausik nei sohan, nainy te na mi nyo nei hausik sohanou, ri fainy to van yo na pan iny goros, edmit nyo goros to hausik nei sohan, nainy te goros a hausik ri faniny na ton tsue fan ai tamanyo me tsinanyo na mi to ri tagaot iny to vanyo ge rukauts vanyo nei hausik sohan ai nan na fadis te sabanyo, te kaa. Nyo tan fatsuts gen skul nei hujena. Fo mes nainy tan nainy to roman, nating nom farokot varonyo fadis ti ya fo mes a fo nainy nainy ruat te ruat minon nyo gim nating komainy a ruat, tana sa nainy ruat minon a ruat, nyo tonok osto te ruat fi minon a ruat. Nainy na ronyo tanun nyo mas taga rou tana ruat ruat te na minon nyo mas kokop rou a tsivou nyo tsugain rou a fadis to ya ma ruak tsonyo. An fadis to ya nyo te ka tsunia, sa nyo sab a iring. Nyo buiny mat iou, nyo buiny taots osing puputaa, toto tsunyo buiny taots en tana nainy to ya te fadis a nyo, san tan fifakouts tana gov tsura, jisu karisto an aven taabos. To ya sana nyo ruak tovei rioman. Ai nan faadis nan kat varonyo tan mamatsiny nainy. Naro nyo tanun na ronyo fi yei, natsuvanyo ge fuany guei tsonyo kakoun ror a aurom a fisiki nainy te na mironyo ana ri te kakoun a aurom a fisiki iny sisiuf ana nyo te sisiuf a aurom, mam nating asang rom ya hatwara, ana hatwara toaya nyo nating sisiof rou tsunia tan mamatsig nainy te poo miro nyo tanun. Po mironyo fiyei tana tou ara nainy te sab ro nyo na ruat ri nating fagum ro a ka to ya, soo fadis to ya nan tsina nyo te ka kan mi ya, tsina nyo te ka kan me fadis tiya, sana fadis tiya guas me sa guas me sa onot toya roman, sa guas minon tsonyo. Sa osto tsonyo tiya roman. Mes fuainy fafine vainyo sikia ta ka tana fadis toya, san tsonyo nyo kamirou a fadis toya. Ti ya sana nyo taga of iny rou a tsivou nyo tsugain rou a fadis toya ma ruak. Tan fo binun nating taan ronyo, fo binun nating kat ro nyo, to ya nan kat a nyo fadis to te kakaii nyo sab to na fadis toya. Nainy te ka nyo ta fifatsuts. Nyo sab to na fadis to ya. San rof, rof ovei tan vainy nating fakouts varonyo, rof ovei tana numa tsonyo natsuvanyo fisen men fuainy guei tsonyo nating faakouts varonyo tana fadis to aya te kamiro nyo so rof ovei tsunaun non sinaiv, rof rof ovei.